ممكن من خمسمية لألف في الأسبوع يعني على حسب برضه حالته المادية ايه ، بس يعني هيتراوح من ألفين لأربع تلاف في الشهر